<noise> <hesitation> Orunntum mmbesi nyimpa ne nyansaa ananmu da. "AI" aba naaso "AI" eka kyerɛ n' dɛ ebi a ɔnnyɛ aprapransa mma wo a <noise> "AI" onnyim aprapransa nadze ban. "AI" wo ba yar a ɔnkɔ nkɛtsena no ho mma wo a onntum. Ndzɛma bi wɔ hɔ a <noise> "AI" ɔyɛ yɛdze ma n'. Ekɔ skuul ehwehwɛ ase- adze bi mpo wɔ hɔ a ma bɛbrɛ a wo nyimpa nnya n' "AI" botum enya ama wo. Naaso eno nnkyerɛ dɛ dza nyimpa <noise> yɛ nyinaa obotum ayɛ. Onntum nnguar wo, onntum nnyɛ ndzɛma bebree ɛyɛ, onntum nwo mma wo. Eyar a onntum mmba mmbɛhyɛ wo wer mu mma wo ahoɔdzen ntsi no <noise> oye dze naaso onntum <noise> nnsi nyimpa ne nyansae ananmu da.